احدث مؤامرة كانت رحلة سخين في الجبال، وكانت ممتعة لان احنا استمتعنا بالطبيعة والجو في الليل والسهر مع الاصدقاء، كنا نشارك القصص والذكريات ونسوي حفلة شواء، ابتعادنا عن الروتين كان له طعم خاص، فشعرت بالراحة والسعادة بوجود الاصدقاء.